E tende servan pe protezzise da-o sô, quande gh'é molto cado e no se veu serrâ e giöxie. Servan insomma pe fâ un pö de ombra, sensa fâ scuo areo. Pöi servan anche pe no fäse veddise, se magara un o l'é despoggiou, insomma pe privacy.